Naján kanduxu kundu ñuján, ndaduxu ndachoxo ke'e chuu veyexo ndachoxo nakuyeye vanka kuenta onré ndachoxo nukunde ño'o na chevanka pero atuu ndaku nañunxu, kuenta lata nanduxu no'o ján ndachoxo nruchiján chinja ndachoxu kuu kuenta ke nadayoxo ke'e ndungu nadayexuu nunadun nakuparxo va'a ndaduxu salten ján, pero konda kuu nandunkaxuu kuduu ñuu ján ndandunkaxuu ndeko yunguu nduguu iin nda'a ndanduka chikondoina, chinduxu ndondu kuan uña'a kuini ndandukan xuu kuenta vexuu nakuyeku invanka kuu kundu ñoka'a yevanka nakaka comida na'a ndachonro nadaka kono kunduu ño'a yo'o ndanduxuu.